आज के समय म निस्वार्थ होकर कोइयो काम नई करेल। अगर कोई करत है तो ओ हर नौवा अजूबा हवे। आज के दुनिया स्वार्थ के पीछे भागथे। ओकर बिना कोई भी केकरो बर काम नही करथे।